فواحد الليلة كانت واحد الشارفة كالسة حدا فالشاطئ و هي تشوف واحد القرعة فيها رسالة و مشات غطسات شوية لانها كتعرف تعوم و جبدات هديك الزجاجة و حلاتها ولقاتها انها رسالة من شخص بعيد رسلها لديك المنطقة و هي عارفة ديك السيدة اللي مولات الرسالة ومشات داتها ليها و بقات كتعجب كيفاش وصلاتها الرسالة بهاد الطريقة